I Lalao sy Rivo zany da fa namako nanomboky ahay mbo zaza madiniky. Lafa tafarafara tatoy da hitako fa miafaneva ndreo roa. Dda nitady fika amin'izay any aho hoe akory ny ataoko mba hampifanakaiky andreo. Nasaiko handeha anamiko ao da nasaiko koa Rivo handeha anamiko ao. Mody nitsaraiko ndreo hoe misy fety hataotsika da mitongava anamiko atoy. Kanefa any tanjoko amin'io zany de mba ny hampifanakaiky andreo, sady mba hanome fotoa andreo hoe hifampiresaky sady hifampahalala bebe kokoa.